قِصّة الدّكتور دوليتل جون دوليتل دكتور في الطّب هو طبيب مُحترم وعازب هادئ بي عيش مع إختو العانس سارا في قرية بودي لبي أون ذا مارْش الإنجليزية الصغيرة، بينما بينمى حُبّه للحيوانات عل مَر السنين وبتخّوق حديقة الحيوانات المنزليّة زباينه من البشر بالنّهاية وهالشّي بي خلّي يخسر ثروته، بس بعد ما تعلّم سِر كيف يحكي مع كل الحيوانات من بَبّغاء و Polynesia بي بلّش يمتهن الطّب البيطري، بترتفع ثروته وبتنخفض مرّة تانية بعد ما بيستعمل تمساح كبير إلو كا بيت، بتتركو إختو من الاشمئزاز بي نيّة إنّو بدّا تتزوّج، بس شِهرتو بي عالم الحيوان بتنتشر جميع أنحاء العالم وبي تِم تجنيدو بي رحلة الى أفريقيا لِعِلاج وباء القرود بالوقت الّي بي واجه في الإفلاس بيتوجّب عليه استعارة الإمدادات والسّفينة والإبحار مع طاقم من حيواناته المُفضّلة بس تحطُّم سفينته لمّا وصل على أفريقيا. بي- طريئة- لم- بي طريئو لمملكة القرود بي تم القبض على جماعته من قِبَل الملك جولي جينكي الّي هوّ ضحيّة الاستغلال الأوروبي الليّ ما بدّو سفر الرجال البيض بي- بي- بِلاده. بالكاد بينجى بالجماعة بالحيلة وبيوصَل مملكة القرود وبتكون الأمور مُزرية بالفعل نتيجة الوباء المُتفشّي، بيعمل تطعيم للقرود السّليمة وفي غَزال خَجول عِنْدو راسين وحيد القرِن اللّي ندرته بتجبلو مصاري كتير، بي خلّص المُهِمّة وبي قرّر يرجع بي تِم القبض عليه مرّة تانية بي جيلو جنكي هيدي المرّة بيهربو بي مُساعدة الأمير بومبو لّي بيعطيهن سفينة مُقابل تبيض الدّكتور لا وِجّو لا بومبو وكانت أعظم رغِبتو هيّ التصرُّف كأمير أوروبي من القصص الخياليّة. بعد هيك بي خوض طاقَم دوليتل عدّة مواجهات مع القراصِنة و بي فوز دوليتل بي سفينة قراصِنة مُحمّلة بالكُنوز و بينقذ صبي تم التخلّي عنّو على الجزيرة.